اتمنى بعد عشر سنين أن أنا اكون عندي مشروع بتاعي بعمل فيه الحاجة اللي انا بحبها واكون زورت البلاد اللي عاجباني ونفسي أن أنا ازورها